Ka shumë instrumente muzikore, si piano, gitarë, violinë, bateri, flaut, trompë, saksofon, klarinet, organ dhe kontrabass. Çdo njëri nga këto instrumente ka një tingull unik dhe përdoret në zhanre të ndryshme muzikore.